Xí mbáa xa̱bo̱ neꞌngo̱o̱ ri̱ga̱a̱, ningájmaa nandi, xa̱bo̱ tsí namíxuu naxi mbo̱ꞌ magoo najanáa̱, yaꞌduun naꞌña̱a̱. Guáda̱ꞌ xa̱bo̱ tsí nune̱ mújúún <hesitation> eyoo oréga̱no̱, nagoo nawaꞌjíín ne̱, naꞌwa̱a̱n xó, xó naꞌwa̱a̱n, naꞌwa̱a̱n, iya thawuun miꞌcha̱, xkuaꞌnii naꞌwaan. Guáda̱ꞌ mangiin tsí nagóó <hesitation> nune̱ mújúún xúgíí najáñuu xtíla̱, pero tsíjáñuu tsí xtáa ná, nata̱wa̱ngujui̱i̱n xuajen, naguwá iꞌwá xuajen najanúú thana. Xtíla̱ guꞌwáá gíꞌmaa mújúún, aa ma̱ja̱ñúu jngó ma̱goo mbayáa̱ ski̱yu̱u̱ꞌ x̱abo̱ xí neꞌngo̱o̱ ríga̱a̱. Guáda̱ꞌ tsí nune̱nune̱ mújúún, nune̱nune̱ mújúún mbaꞌa xó eyoo iꞌwá iná naꞌphi̱i̱ ya̱ꞌo̱ ru̱wá mbo̱ꞌ, o yaꞌo̱, ya̱ꞌo̱ náxá naꞌphi̱i̱, ya̱ꞌo̱ májáan nune̱ mújúún xa̱bo̱, tsí naꞌpho̱, jngó táta̱ tsí naꞌpho̱ ya̱ꞌo̱ xúgíí rí ríga̱ xanáá rá, tsíngajmii̱ guéño nandi. Óra̱ xa̱bo̱ tsí naguwá <hesitation> i̱mbrúthun naꞌpho̱ xuyuu xu̱kú tsí iꞌwá xuajen tsí najanúú thana naꞌpho̱, naꞌwa̱a̱n rá, tsí ra̱májáan. Nagáji̱i̱ e̱je̱n, óra̱ tsí júwa̱ꞌ xanáá rá. Naꞌwa̱an, xó eyoo, eyoo <hesitation> papáya̱ rí ríga̱ xanáá, <hesitation> naꞌwa̱a̱n naꞌne gúkúun nduya̱a̱ xu̱ún. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa nune̱ mújúu̱n iyoo ri̱ga̱ꞌ. Xa̱bo̱ tsí nañajun néꞌngo̱o̱ kua̱ꞌa̱a̱n xanáá, néꞌngo̱o̱ mika eꞌyoo̱ kua̱ꞌa̱a̱n mbayáa̱ xu̱ꞌ rá, ma̱janáa̱ iyoo ri̱ga̱ꞌ ma̱ga̱a̱n, na- naꞌwa̱a̱n ne̱ rí. Júwa̱ꞌ tsíjanúú ne̱ ga̱jma̱á ikhaa asúka̱r rí na̱ꞌkha̱ xuajen. <noise> najanúu̱n ne̱. <noise> nguáꞌda̱ꞌ xa̱bo̱ tsí nune̱ mújúún, iyoo lemón mangaa, nagódee̱ lemón ná matháá rí najma̱a̱ ná rawuun xtangaya ñuꞌún. Nu̱-nuchi̱jmbii̱ nagájnuu eyoo ne̱. I̱ndo̱ó eyoo ne xkuaꞌnii nagájnuu ná tsíxe̱ñe̱e̱ꞌ i̱mba̱ iyaa thawuun awúun ne̱. <noise> nugóye̱e̱ yáá drígo̱o̱ a̱ꞌma drígo̱o̱ nugóye̱e̱ ne̱, nuxe̱ñe̱e̱ꞌ ná awúun ne̱ naꞌwa̱a̱n, jngó nagoo nambáñúu̱ ne̱ nacha̱ ndayáa̱, nduya̱a̱ xu̱únꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa láxa̱ a̱ꞌkhue̱n, láxa̱ mba̱ꞌo̱, nagájnuu, nagájnuu eyoo ne̱, nagájnuu, ma̱goo máꞌ me̱kho̱ ne̱ xa̱bo̱ xkuaꞌnii gúkú mangaa xúgíí, nagoo naꞌkhui̱i̱ ndayáa̱ xu̱ꞌ. Rí láxa̱ mba̱ꞌo̱ nambáyúu mangaa ído̱ nandita̱ꞌa̱, nambayúu ne̱ ido̱ xa̱bo̱ jma̱á, <hesitation> nagoo <hesitation> naꞌña̱a̱ eyoo ne̱, jamí naꞌkhui̱i̱ ne̱ xkuaꞌnii mangaa máꞌ ne̱ ndita̱ꞌa̱.